ഹാര്നപ്പണ്ഡ ഇംകോംജി താളമേലദ നയന മദുരവാദിത്തന ഹാര്മനെ। ശാംദി, ബുകാ, കൌമുദിനു നിനപ്പിസാഊംഡു। നിത്ത സ്വരൂപാ തംതിരദ്ദ ബര്പുനംചിത്തന സുമധൂര ദ്വാനികലു, മനസിഗു അംതരാളദ ശാംദിനു ഉദഗിസാഊംഡു। ഹാന്പദ പ്രതി ഒംജി സ്പര്ഷല്ല നമന ബാവനെനു തളപുനംചിത്തന ശക്തിയുംഡു। ഹാന്പദ നാധരദു ജിവനഡു പ്രേമാ ബുകാ ശാംദിനു ഹരഡിസാഊരി।